Mamlakatimizda ko'proq boks sport turiga shaxmat va og'ir atletika sport turiga borishlarini ko'proq yaxshi ko'rishadi va odatda shular bilan shug'illanishadi.